komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld fjöllum við um heyrum af orði ársins tvö þúsund og átján segjum frá konu sem ferðast um heiminn og passar gæludýr og kíkjum á

í Flensborgarskólanum í Hafnarfirði ég heiti og nú verða sagðar Krakkafréttir í gær var þrettándinn sem er síðasti dagur jóla og er sjötta janúar á hverju ári dagurinn hét

upphaflega

heilagur dagur og almennur frídagur hann er einn af nokkrum öðrum frídögum sem hafa verið afnumdir eins og þriðji í jólum þriðji í páskum og þriðji í hvítasunnu danska konunginum fannst Íslendingar nefnilega hafa of marga frídaga það er líkt því sem gerist á nýársnótt en þá segir sagan að selir fari úr hömum sínum álfar flytji sig um set og kýr tali mannamál sagt er að það geti veri ð hættulegt að hlusta á tal kúnna á Íslandi í gamla daga var líka algengt að fólk héldi veislu á þrettándanum í dag eru haldnar áramótabrennur víða um land og sumir skjóta upp síðustu flugeldunum eftir það er búið að kveðja jólin í bili en við getum verið viss um að þau koma aftur í desember á þessu ári orð ársins tvö þúsund og átján var tilkynnt fyrir helgi þegar RÚV voru veittar við hátíðlega athöfn í Útvarpshúsinu orðið er kulnun og var eitt af þeim orðum sem Íslendingar kusu um

um mikið var rætt um kulnun á síðasta ári en það er þegar fólk hefur til dæmis unnið rosalega mikið og verið undir mikilli streitu eða álagi kulnun er ekki bara tengd vinnu því stundum er hún líka tengd álagi heima fyrir helstu einkenni kulnunar eru þreyta pirringur spenna og skortur á slökun oft fylgir líka gleði og áhugaleysi fyrir vinnu og því sem áður var skemmtilegt mun fleiri eru orðnir meðvitaðir um kulnun núna það hefur leitt til þess að fólk

þjáist af henni er duglegra að taka sér frí og er jafnvel sent í frí af læknum til þess að þeim og fjölskyldum þeirra líði betur fengum líka nokkrar tillögur að orðum að mati krakka og erum forvitin að vita hvað ykkur finnst vera orð ársins þau orð sem koma til greina

greina eru orðbeldi gaur fullveldi væta vinátta endilega farið inn á krakkaruv punktur is

bandarísk hjón hafa undanfarin ár ferðast heimshorna á milli til að passa gæludýr þau segja að það henti vel bæði dýrum og mönnum dýrin séu yfirleitt fljót

að venjast því að einhver nýr gefi þeim að borða og fari með þau í göngutúr þau

hafa verið á Ísafirði að passa nokkur gæludýr á meðan eigandinn er í burtu fyrsta pössunin þeirra var árið tvö þúsund og fjórtán og þá pössuðu þau þrjár endur og einn kjúkling þau hafa mest passað hunda en líka ketti og páfagauka og segjast geta passað allar tegundir gæludýra

ekki bara fyrir fólkið heldur líka dýrin sem þurfa ekki að fara út af heimilinu í pössun þau eru á sínum kunnuglegu slóðum og breyta ekki sínum daglegu athöfnum um helgina fór fram alþjóðleg í Flensborgarskólanum í Hafnarfirði þar sem keppendur frá sjö löndum kepptu í fjórtán mismunandi greinum sló í gegn um allan heim

síðan þá hafa rúmlega þrjú hundruð og fimmtíu milljónir kubba verið seldar og fjöldi fólks á öllum aldri hefur enn þá mikinn áhuga á að brjóta heilann yfir þessari litríku þraut kom fyrst fram á sjónarsviðið árið nítján hundruð sjötíu og fjögur og markmiðið er að raða kubbnum þannig að einn litur sé á hverri hlið

verða sífellt meiri hér á landi og keppnin var því fjölmenn og spennandi þar var meðal annars keppt í því að leysa teninga með fótunum og blindandi heimsmetið í að leysa slíkan tening er þrjár komma fjörutíu og sjö sekúndur en Íslandsmetið er níu komma fimmtíu og átta

í suðvesturhluta Kína síðasta sumar húnarnir fengu nafnið